nauðsynlegt er að grípa til tafarlausra aðgerða til að sporna við hlýnun jarðar verði ekki að gert blasa náttúruhamfarir við hundruðum milljóna manna samkvæmt nýrri loftslagsskýrslu Sameinuðu þjóðanna umhverfisráðherra segir að aðgerðaráætlun stjórnvalda í loftslagsmálum standi en koma þurfi í ljós á næstu árum hvort hún dugar til sjór hefur súrnað hraðar við Ísland en annars staðar laxeldisfyrirtæki sem hafa

misst rekstrar og starfsleyfi geta fengið bráðabirgðarleyfi til tíu mánaða að uppfylltum ákveðnum skilyrðum verði frumvarp sjávarútvegsráðherra að lögum hann hyggst leggja frumvarpið fram á morgun skattrannsóknarstjóri segir að til greina komi að takmarka notkun reiðufjár og vill skoða lög um keðjuábyrgð verktaka til að vinna gegn skattsvikum slíkum málum hafi farið fjölgandi á síðustu árum Fangelsismálastofnun

reynir að stunda ekki undirboð með vinnu fanga segir fangelsismálastjóri stofnunin hafi lítið upp úr krafsinu fjárhagslega en vinnan skipti miklu fyrir betrun fanga

gott kvöld jarðarbúar standa frammi fyrir stórkostlegum loftslagsbreytingum og náttúruhamförum í nánustu framtíð ef ekki verður gripið í taumana strax þetta kemur fram í nýrri skýrslu loftslagsnefndar Sameinuðu þjóðanna sem kynnt var í dag

skýrslunnar draga upp verulega dökka mynd af stöðu loftslagsmála á síðustu hundrað og þrjátíu árum hefur meðalhiti jarðar hækkað um núll

komma áttatíu og fimm gráður verði ekkert að gert getur hitastigið hækkað um fjórar gráður á næstu áttatíu árum af mannavöldum tveimur milljörðum tonna af koldíoxíði hefur verið hleypt út í andrúmsloftið frá iðnbyltingunni um miðja átjándu öld vegna brennslu jarðefnaeldsneytis sem eru aðallega kol og olía tíu til tólf prósent af losun gróðurhúsalofttegunda má rekja til óhóflegs landbúnaðar og

eyðing skóga dregur úr magni koldíoxíðs sem fer út í andrúmsloftið þetta veldur miklum loftslagsbreytingum sem við sjáum nú þegar áhrifin af auknir þurrkar flóð yfirborð sjávar fer hækkandi þegar jöklarnir bráðna hafið súrnar og æ fleiri dýrategundir deyja út fullyrt er í skýrslunni að svo snemma sem árið tvö þúsund og þrjátíu eftir aðeins tólf ár geti hlýnun jarðar verið orðin

meiri en eitt komma fimm gráður til að takmarka hlýnunina við eitt komma fimm gráður þurfi að grípa til róttækra aðgerða á öllum sviðum samfélagsins í orkugeiranum iðnaði byggingariðnaði og samgöngum svo fátt eitt sé nefnt til þess að komast hjá því að hitastig jarðar hækki um meira en

gráður fram til ársins tvö þúsund þrjátíu og fimm og

komast þannig hjá stórfelldum náttúruhamförum þarf að fjárfesta fyrir tvö komma fjögur billjónir bandaríkjadala í breyttri orkustefnu jarðarbúa á ári hverju það eru um tvö og hálft prósent af árlegri vergri þjóðarframleiðslu heimsins sú stefnubreyting snýst að miklu leyti um að draga stórkostlega úr notkun jarðefnaeldsneytis loftslagsbreytingar að mati lífefnafræðings sem sérhæfir sig í rannsóknum á súrnun sjávar umhverfisráðherra segir að koma verði

ljós hvort aðgerðaráætlun stjórnvalda í loftslagsmálum sé nógu öflug umhverfisráðherra segir að stjórnvöld séu komin á rétta braut í loftslagsmálum með aðgerðaráætluninni sem kom út í september skýrsla Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar dragi fram

þurfi að gera betur en þjóðir heims hafa verið að gera en dugar aðgerðaráætlun stjórnvalda hér á landi til ég ætla ekki að dæma um það núna

skýrslan er nýútkomin aðgerðaráætlun sem við settum fram

er metnaðarfull hún er í kynningu núna ég tel að ef eitthvað er þá munum við sjá það á næstu árum að að það kann að vera

enn frekar að slá í hann

eftir það rýni sem þessi aðgerðaráætlun okkar þarf að fá hefur unnið fyrir milliríkjanefnd Sameinuðu þjóðanna um

loftslagsbreytingar sem gaf út skýrslu í morgun hún flutti erindi um loftslagsbreytingar og súrnun sjávar út frá þeirri reynslu í dag hún segir að súrnun sjávar geti haft veruleg áhrif á

segir að Ísland sé mjög framarlega í rannsóknum á súrnun sjávar

Árni Finnsson það er dregin upp svört mynd af stöðu loftslagsmála dugar til að Ísland standi við sínar skuldbindingar nei bara uppkast að einhverju sem

það er mjög skammur tími til stefnu samdrátturinn verður þjóð sem vill gera eitthvað það er tækifæri kona sem ásamt sambýlismanni sínum er ákærð fyrir gróf kynferðisbrot gegn tveimur dætrum sínum hefur verið

verið úrskurðuð í gæsluvarðhald á ný konan var úrskurðuð í gæsluvarðhald um miðjan júlí en sleppt eftir tíu daga barnsfaðir hennar hefur setið í gæsluvarðhaldi frá því að málið kom á borð lögreglu fram kemur í úrskurði héraðsdóms að embætti héraðssaksóknara telur brotin sem konan er grunuð um mjög alvarleg það sé nauðsynlegt með tilliti til almannahagsmuna að konan sæti gæsluvarðhaldi á meðan málið er til meðferðar

sjávarútvegsráðherra hyggst veita

möguleikann á því að fá bráðabirgðarleyfi til tíu mánaða þrátt fyrir að þau hafi misst rekstrar og starfsleyfi hann segir sátt um þessa leið í ríkisstjórn úrskurðarnefnd umhverfis og auðlindamála felldi nýverið úr gildi rekstrarleyfi og starfsleyfi

og Arctic Sea til laxeldis í sjókvíum í Patreksfirði og Tálknafirði á föstudaginn vísaði nefndin svo frá beiðni fyrirtækjanna um frestun réttaráhrifa talsmenn laxeldis á Vestfjörðum hafa sagt þessa niðurstöðu áfall fyrir eldið en náttúruverndarsamtök og veiðiréttarhafar hafa á móti varað stjórnvöld við að reyna að ganga gegn úrskurðunum ríkisstjórnin kom saman til fundar í morgun þar sem ráðherra málaflokksins kynnti tillögu að lausn á málinu þar kynnti ég drög að frumvarpi sem er ætlað að bæta úr þeim annmarka sem er á lögum um fiskeldi stjórnvöld hafa í raun engin úrræði til þess að bregðast við þeirri stöðu sem þarna er upp og og frumvarpið gengur út á það að ráðherra þessa málaflokks verður veitt almenn heimild til þess að bæta úr annmörkum gæta meðalhófs og svo framvegis samkvæmt frumvarpinu sem Kristján hyggst leggja fram á morgun geta laxeldisfyrirtækin sótt um

til tíu mánaða að uppfylltum ákveðnum skilyrðum er ekki með þessu verið að stíga á tær úrskurðarnefndarinnar og gera lítið úr hennar niðurstöðu nei alls ekki hennar úrskurður stendur óhaggaður og talar sínu máli en

fyrirtækin geta þá haldið áfram að starfa þrátt fyrir úrskurð nefndarinnar að því gefnu að frumvarpið verði samþykkt þá er það þannig að ef þau æskja þess að fá bráðabirgðaleyfi og þingflokkar stjórnarflokkanna samþykktu frumvarpsdrögin á fundum sínum nú undir kvöld kona sem starfar hjá fiskeldisfyrirtæki á Vestfjörðum segist hafa upplifað síðustu daga

eins og daginn eftir hrun hún og fjölskylda hennar eru meðal þeirra sem finna fyrir mikilli óvissu vegna ógildingar laxeldisleyfa á Vestfjörðum Arnarlax er með eldi í Patreksfirði Tálknafirði og Arnarfirði hjá fyrirtækinu starfa hundrað og tuttugu manns Arctic Fish er með

í Dýrafirði en einnig með seiðaeldisstöð í Tálknafirði hjá fyrirtækinu starfa um fimmtíu manns Steinunn og Egill búa

á Flateyri þau voru bæði á sjó en starfa nú hjá Arctic Steinunn á skrifstofunni á Ísafirði og Egill við eldið í Dýrafirði undanfarnir dagar hafa verið óvenjulegir fyrir fjölskylduna vegna ógildingar fyrirtækisins eins og dagurinn eftir hrun

eitt stórt spurningamerki að maður best veit þá hélt ég nú að það væri búið ákveða

fiskeldi á Íslandi að

Egill gagnrýnir að núverandi aðstæður skapist vegna óraunhæfra valkosta við erum bara ekki komin þangað að við getum farið að rækta fisk eða í lokuðum kvíum hvað þá upp á landi að sleppa þessu þá værum við ekki hér frumvarp um bráðabirgðaleyfi fyrir eldinu ég veit ekki hvað hvað hvað einhver frestun og eitthvað bráðabirgða hljómar ekkert vel skattrannsóknarstjóri vill grípa til aðgerða gegn kennitöluflakki og skoða takmörkun á notkun reiðufjár til að vinna gegn skattsvikum slæm meðferð á erlendu starfsfólki og ólögmæt starfsemi byggingaverktaka hefur verið mikið til umfjöllunar eftir fréttaskýringu Kveiks í síðustu viku um tíma var haldið úti sameiginlegu eftirliti aðila vinnumarkaðarins vinnueftirlits

Vinnumálastofnunar lögreglu og ríkisskattstjóra sem þótti gefa góða raun samstarfið leystist upp þegar skatturinn dró sig út úr því skattrannsóknarstjóri var þó aldrei hluti af því samstarfi oftar en ekki er þó ekki einungis brotið á réttindum starfsfólks heldur er einnig verið að svíkja undan skatti

segir algengasta dæmið þegar verktaki a notast við undirverktaka b verktaki a greiðir öll gjöld og skatta en

b er keyrður í þrot með

þá er einnig algengt að fjármunir frá verktaka a eru teknir út í reiðufé og notaðir til að borga svart reikninga og laun starfsmanna það er alltaf eitthvað hægt að gera kannski það sem ég myndi setja þar efst á blaði er auðvitað kennitöluflakkið það auðvitað hafa komið fram ýmsar tillögur til úrbóta frá ýmsum aðilum sem að margar hverjar að mínu viti eru skoðunarverðar síðan myndi ég telja það vert að skoða betur með einum eða öðrum hætti þá líka að því er varðar skil

sköttum og þá annað tveggja hjá efsta liðnum tel ég athugunarvert að skoða hvort það sé rétt að takmarka notkun á reiðufé með einhverjum hætti svona mál einkenni sérstaklega byggingariðnaðinn og segir Bryndís að mál af þessu tagi hafi færst í aukana á síðustu árum það er alltaf einhver mál á borðinu sem að lúta að svona svikum svörtum launum hvort sem það er tengt starfsmannaleigum eða ekki jair Bolsonaro vann yfirburðasigur í fyrri umferð forsetakosninganna í Brasilíu í gær hann hlaut fjörutíu og sex prósent atkvæða bolsonaro hefur verið lýst sem

hægripopúlista sem hefur það meðal annars á stefnuskrá sinni að byssueign verði gefin frjáls og almenn líkt og í Bandaríkjunum vinstrimaðurinn Fernando frambjóðandi Verkamannaflokksins fékk tuttugu og níu prósent atkvæða og etur kappi við

í seinni umferðinni þann tuttugasta og áttunda þessa mánaðar skoðanakannanir benda til þess að afar mjótt verði á munum í seinni umferðinni svo mjótt að ómögulegt er að spá fyrir um það hvor sigrar tryggja þarf til frambúðar að mögulegt fall íslenskra banka lendi ekki á skattgreiðendum segir forstjóri Fjármálaeftirlitsins hún segir bankakerfið að flestu leyti mun öflugra og öruggara en það var fyrir hrun þegar bankarnir féllu hafði það mikil áhrif á atvinnulíf fjölmörg fyrirtæki urðu gjaldþrota og fólk missti vinnuna þessi áhrif hafa hins vegar gengið til baka að mestu hér má sjá yfirlit yfir gjaldþrot fyrirtækja sem jukust mjög á árunum strax eftir hrun náðu hápunkti árið tvö þúsund og ellefu en fór svo fækkandi jafnt og þétt ef undan er skilin aukning árið tvö þúsund og sextán og þegar horft er til atvinnuleysis má sjá svipaða

þróun það jókst mikið á árunum eftir hrun en hefur svo minnkað ár frá ári hrunið er mönnum enn hugleikið víða meðal annars í Fjármálaeftirlitinu þar sem mikið gekk á fyrir réttum áratug forstjóri f m e segir hins vegar að ýmsar breytingar til batnaðar hafi orðið á íslenska bankakerfinu síðan það hrundi í fyrsta lagi sé eiginfjárstaða bankanna mun betri en hún var í öðru lagi hafi verið girt fyrir óæskilega hvata í kerfinu til dæmis með breytingum á reglum um kaupauka og í þriðja lagi hafi eftirlitsaðilar mun meiri heimildir til þess að grípa inn í en áður var en ef við horfum á það sem betur mætti fara er er eitthvað sem enn á eftir að laga í íslenska bankakerfinu nú tíu árum síðar já það er kannski aðallega að ljúka við að koma framtíðarfyrirkomulagi á hver meðferð mála er ef áföll Unnur segir að unnið sé að innleiðingu á samræmdri evrópskri löggjöf sem eigi að taka á þessu og aðalatriðið er

hljótast af og það er gert með svokölluðu bail in á ensku eigendur banka séu þeir fyrstu sem þurfa að stíga inn og taka á sig tjón ef ef það fer eftir svo mörgu en sá möguleiki

sá möguleiki væri fyrir hendi fangelsismálastjóri segir

að stunda ekki undirboð eins og Alþýðusambandið hefur gagnrýnt stofnunina fyrir fangelsismálastjóri segir að vinnan skipti miklu fyrir betrun fanga fangar í afplánun vinna ýmiss konar vinnu bæði innan

veggja fangelsisins sem utan Alþýðusambandið hefur sent Fangelsismálastofnun bréf þar sem segir að ábendingar hafi borist um að fangar á Kvíabryggju taki vinnu af iðnaðarmönnum á svæðinu með undirboði laun fanganna séu langt undir lágmarkslaunum almennra kjarasamninga Fangelsismálastofnun á að útvega mönnum vinnu í fangelsi eða föngum vinnu í fangelsi og utan fangelsa við reynum ekki að stunda mínir menn fá boð um vinnu utan

það yfirleitt verkefni sem aðrir hafa ekki fengist til að vinna til dæmis að moka úr fjárhúsum eða gera við girðingar eða annað þess háttar ef menn hafa farið of langt þá er það ekki nógu gott og við þurfum að taka á því útilokar ekki að þið séuð að undirbjóða ég útiloka ekki að einhver hafi einhvern tímann viljað vinna

einhverja vinnu sem sem fangar hafa unnið undir undir eftirliti fangavarða utan fangelsis ég get ekki fullyrt um það Fangelsismálastofnun græði ekki á vinnu fanga ef við tölum bara um rekstur þá beinlínis töpum við á því að

föngum vinnu við erum með verkstjóra sem fylgjast með vinnu fanga fangaverði sem fylgjast með þeim utan fangelsanna þannig að ódýrasta og hagkvæmasta leiðin væri að fangar væru ekki með vinnu en þar með værum við líka að gefa skít í það sem skiptir mestu máli

gefa þeim kost á að bæta sig taka þátt í samfélaginu og verða nýtir þjóðfélagsþegnar það gerum við ekki með því að loka þá inni og láta þá gera ekki neitt þrjátíu og fimm þúsund manns komu saman á Ráðhústorginu í Kaupmannahöfn í gærkvöld á minningartónleikum um Kim Larsen sem lést í síðustu viku eftir stutt veikindi sjötíu og tveggja ára þúsundir fylgdust

með tónleikunum á risaskjám í öðrum borgum landsins Árósum Álaborg og Óðinsvéum þar sem

danska ríkissjónvarpið segir að ein komma fjórar milljónir hafi fylgst með tónleikunum í sjónvarpi og þá að veðri á morgun verður austlæg átt ríkjandi með skúrum eða éljum

verður úrkomulítið og er einna helst að vænta rigningar eða slyddu úti við úti við norðurströndina líkt og síðastliðna nótt er viðbúið að það geri næturfrost og þá helst í innsveitum en á morgun verður væntanlega um átta stig Theodór Freyr veðurfræðingur færir okkur veðurfregnir að afloknum íþróttafréttum og þá skulum við sjá það helsta sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson verður með í íþróttafréttum kvöldsins fjórtán mörk Egils Magnússonar dugðu skammt fyrir Stjörnuna

á móti f h í Olís deild karla í handbolta Barcelona hefur ekki unnið nema helming leikja sinna í spænsku deildinni og toppbaráttan er jöfn á Spáni

var í sviðsljósinu í Chicago í gærkvöld þetta og fleira í íþróttum hér að loknum fréttum

grípa til tafarlausra aðgerða til að sporna við hlýnun jarðar verði ekki að gert blasa náttúruhamfarir við hundruðum milljóna manna samkvæmt nýrri loftslagsskýrslu Sameinuðu þjóðanna umhverfisráðherra segir að aðgerðaráætlun stjórnvalda í loftslagsmálum standi en koma þurfi í ljós á næstu árum hvort hún dugar til sjór hefur súrnað hraðar við Ísland en annars staðar laxeldisfyrirtæki sem hafa misst rekstrar

og starfsleyfi geta fengið bráðabirgðarleyfi til tíu mánaða að uppfylltum ákveðnum skilyrðum verði frumvarp sjávarútvegsráðherra að lögum hann hyggst leggja frumvarpið fram á morgun skattrannsóknarstjóri segir að til greina komi að takmarka notkun reiðufjár og vill skoða lög um keðjuábyrgð verktaka til að vinna gegn skattsvikum slíkum málum hafi farið fjölgandi á síðustu árum